To tasabulu ninakim acannusi jacasi fatabusuku ma atu to tuwatuwahuma famadika yadidiyu fadi kayapiyatu hakafatabusima kabutahu famaga piyatu fakasinahu dabu fabusitlama asabuluwka to ata azaji dimadahi fakazakamazadamehudamayau hakakotamgan tuwatuwahu fatabusukuma asabuluwu to fayadimata ahusi do haka kotangan an madi vurkau duji mata busazza asabuluwuko busaki wutliminizau to dole ata azanimadahi ararana koweneki saboda acumajidatanimau ti amfani <hesitation> wasijaziki titanmoyu to rayuwa kamawimadi yadidiwasu atuwatuwamau inakabutamau.